Ël giögh di scacchi al e ün bel giögh, ün bel giögh, mi sun nen bun a giöghi comuncue e venta la preparasiun pensu ch'a sia fe tant alenament e se ses nen bun dëvrìe andé a scola, fe anche i curs ch'a fan ch'a fan la preparasiun e pöi comuncue a i va tant tant alenament, giöghe cuntra prima magari ël computer cum a s'fa e pöi cumincé a giöghi cuntra i aversari ën po pi fort